Yiganden nga a ga ke bé sirono, hadama remme an pette pourra nan kata biréné wotina a gnimé mouma gna pourra na katta biréné il faut ana gna anga yiguéna yigandé ganta makha a lanta biréné. yigandé nkuηa hadama remme nga yigana ké niya noukhoudou foni kou i na katta télé normal. bawoni angama yigué doulé ngana gnaηa, a lanta hadiou sirone douya angana yigandé gniga kha a noukhoudou foni kouyani yigandé ké golgnaηa na fo bouré ndo fo siren bogoumé anpéré ké kha a biréné ti kégna. Angama yigué fobé ga taηana katti yiganda bourou kouηa donoηa yiganda sirou nkayi donoηa. Hadama remme anganagni yiguéné a na fo siré gna mourounou lay simananti ké ya siréni, a na yiga a na fo toraηa. assiren gueni kebe rek katanga fofou sou yigana a na fayi siri nthiri.